Si ngaji liddi ko woni e leydi am di ko jimiko ka ana yaha si ngaji temedere e ko fawi. No ɗi potiri heewde. Neɗɗo anndaa fay homo fuu innde muuɗun kaa. Yogaaji, <laughs> so ngoonga ana heewi dee. <hesitation> so wonaa ɗum, neɗɗo yettike ceɓɓe ɓe ka, ɓe kay mbiyan ujunere jaati faa e ko fawi.